Ghasibae nan nae kaya fe hese ga oka dawira ke ademre fa eska ukirena wereado menjei fejeikoe. Eny wida ghasibe nan gomoa eka koni en gomea toula darie eska hesei gadeier ke dari ademi ekon taka domeda bangeken mano menjie koe ukianan